<noise> toh – toh Ay nin no dima, da aŋ kani katun abon sintinai za ni tunkai, ni jingar nini irkwai nwarai irkwai ma aŋnaŋ charbon, irkwai ma an no izeyan kaŋ ka an infani, nimin hari nidi ni dima nima kwakwabe kala ma bori, nimin fu habu tas nima ka kin gwarai te, nimin yumaiyaŋ te nimin karu te ni kurnyo ma kar, di naŋgu fo na kwai ka yeka aga sabaŋ da nin ni kara, ni dimo wadin aga tonton ni bakasinai asi tara kaŋe in ga waiche tuntun nise. Amma nisinda haikulu kala bonaŋ da masiba ni sinda hai kulu kala z hayo kaŋ niga sobai ka doru ara, takaichi kaŋ niga sobai ka doru ara amaŋ te, amma ninin hari hinse inga bumbo ba suba se aga ni dim ni kwara kaŋiyaŋ kaŋi asi tar kaŋe inga ga waiche te nise. Amma nisi dima hinse ka hinse kala amam bori am ma kaŋi abon gaskiya amaŋ te, kuma ba irkwai na aŋno ize no, wa koyawa haŋkaŋ aga te inga kwara ra da akwai, ammasi ne dinkwai ni kwara haŋkaŋ negate ni anzura se neya haŋkaŋ nisi ta se neya, lallai anga koyawa haŋkaŋ da akwai aga te, da a sambu inga bonse da maŋ sambu inga bonse, ingaŋo gama inga hari dori. Kuma borchindi ba iga sambu isi baŋkaŋ iga za gargasaŋte din ingaino da Ikwai ingai kwara iga waŋi ingai kurnye kwara gwarai, imma kaŋi kurnye ma ma kaŋi aŋzurai ma ma kaŋi, nyawai ma ma kani kwarara borai mo ma ma kaŋi, nidi wadin ate amma nima kwai nisi waŋi hari dinsi waŋi ne imin dondonaŋ di.